वह बैठ के <noise> अंतरिक्ष के शांत माहौल के आनंद ले सकीला। अपने आस पास चारो ओर अंतरिक्ष में होए वाली गतिविधि के देख के आपन समय व्यतीत कई सकीला। काफी समय से ए देखत देखत बितावल जा सकेला कि हम जहाँ बानी वह से धरती कइसन लउकी आ चंद्रमा कइसन लउकी। हम ए देखि सकीला कि हम जहाँ बानी वह से कौन कौन ग्रह देख पावत बाटी। हमरे लगे अगर खइले पिएल के पर्याप्त सामान बा ते कोनो खास चिंता ना रही आ अनेको प्रकार से टाइम पास कईले के तरीका खोज लेब।